fyrrverandi dómsmálaráðherra Namibíu hafnar ásökunum um spillingu í umfjöllun Al

fréttastofunnar upp úr

allt að átta hundruð Íslendingar fara í

á hverju ári hér heima eða erlendis skurðlæknir á Landspítalanum segir að aðgerðum fari fjölgandi óvissa ríkir um framtíð ríkisstjórnar Angelu

Merkel kanslara Þýskalands eftir óvænt forystuskipti hjá jafnaðarmönnum samstarfsflokki hennar í ríkisstjórn kostnaður við smíði nýs Herjólfs fór fram úr áætlun um meira en milljarð skipið er ekki enn farið að sigla fyrir rafmagni en ferðir í Landeyjahöfn hafa gengið vel fullveldisdagurinn var haldinn hátíðlegur í Háskóla Íslands í dag og á Austurvelli voru jólaljósin á Háskóla Íslands í dag og á Austurvelli voru jólaljósin á

ljósi á vafasama viðskiptahætti namibískra ráðamanna Wikileaks birtir síðasta hluta

á næstunni í umfjöllun Al upp úr er kastljósinu fyrst og fremst beint að meintri spillingu meðal stjórnmálamanna í Namibíu og hjá ríkisfyrirtækinu

sem sér um úthlutun kvóta í landinu fréttamaður stöðvarinnar þykist vera fjárfestir og segist hafa áhuga á að kaupa fiskveiðikvóta í Namibíu

framkvæmdastjóri útgerðarinnar

í samband við fyrrverandi sjávarútvegsráðherra landsins sem hann hittir á fundi með falda myndavél

það eru um tuttugu og fimm milljónir íslenskra króna framkvæmdastjóri útgerðarinnar átti að sjá um að koma peningunum til

stjórnarflokksins í Namibíu undir þeim formerkjum að með þeim ætti að fjárfesta í erlendum fasteignum

að rúmar hundrað fjörutíu og sex milljónir

nýendurkjörins forseta Namibíu

lögmaðurinn er háttsettur í

sem vann varnarsigur í kosningunum á miðvikudag

ekki fengið eins slæma kosningu síðan Namibía fékk sjálfstæði fyrrverandi dómsmálaráðherra landsins hafnar öllum ásökunum um spillingu í þætti Al

situr nú ásamt hinum

svokölluðu í gæsluvarðhaldi í Namibíu auk þriggja annarra þeir eru grunaðir um spillingu fjársvik og peningaþvætti á morgun verður krafa þeirra um að verða látnir lausir gegn tryggingu tekin fyrir uppljóstrarinn Jóhannes Stefánsson

hafa grun um að sér hafi verið

eitur um það leyti sem hann hætti hjá Samherja í lok árs tvö þúsund og sextán hann hafi fengið skjálfta flog og fallið í yfirlið einkenni sem íslenskur læknir segir að minni á eitrun læknir í Suður Afríku gat ekki staðfest það þá hafi einn hákarlanna sent Al

yfirlýsingu þess efnis að Jóhannes væri áfengis og

Suður Afríku Jóhannes hafnar því í umfjöllun Al

mörg hundruð Íslendingar fara fara í

magaminnkun á hverju ári annaðhvort hér eða utan landsteinanna aðgerðunum hefur fjölgað mikið og segir læknir að fylgikvillar geti verið alvarlegir þó að þeir séu sjaldgæfir á Landspítalanum eru nú gerðar í kringum sjötíu

spítalinn þarf líka að taka á móti öllum sem fá fylgikvilla eftir aðgerð óháð því hvar hún var gerð fylgikvillar sjaldgæfir

af heildarfjöldi sjúklinga með einhvers konar alvarlega fylgikvilla er nú sem betur fer ekki hár eru einhver alvarleg tilvik

á þessu ári sem komið hafa upp eftir svona aðgerð sem þú hefur séð þá verður leki í kviðarholi því eitthvað hefur ekki gróið rétt Aðalsteinn er skurðlæknir þeir sem fara til útlanda fá sumir greitt hjá Sjúkratryggingum að uppfylltum skilyrðum meðal annars ef þeir hafa beðið of lengi eftir aðgerð á Landspítalanum áttatíu og fjórar slíkar umsóknir bárust Sjúkratryggingum í janúar til október og hafa langflestar verið samþykktar meðalkostnaður fyrir aðgerð nemur um níu hundruð og fimmtíu þúsund krónum medical Travel hefur milligöngu um aðgerðir í Lettlandi hundrað þrjátíu og fimm Íslendingar hafa farið á vegum þeirra á þessu ári og Sjúkratryggingar greitt fyrir hluta þeirra

hei medical Travel skipuleggur ferðir í aðgerðir í suðurhluta Póllands frá maí til september fór tuttugu og eitt í aðgerð þeir Íslendingar sem fara í aðgerð hér heima utan Landspítala fá ekkert greitt frá Sjúkratryggingum klínikin í Ármúla hefur gert tvö hundruð og tuttugu aðgerðir það sem af er ári ekki fengust upplýsingar hjá

Gravitas embætti landlæknis er langt komið með rannsókn á atvikum er varða dauðsföll tveggja kvenna eftir sem læknir hjá Gravitas gerði samkvæmt bráðabirgðatölum landlæknis fyrsta október tvö þúsund og átján til þrítugasta september í ár voru sextíu og sjö aðgerðir gerðar á Landspítalanum tvö hundruð tuttugu og

og hundrað fimmtíu og sjö hjá

Gravitas nú í október voru níutíu og þrjú á biðlista hjá Landspítalanum tuttugu og sjö hjá Klínikinni og tuttugu hjá

já svona heilt yfir þá vitum við að þessum aðgerðum er að fjölga og gróflega áætlað eru kannski einhvers bilinu sex til átta hundruð Íslendingar að fara í svona aðgerð á ári kosningar gætu verið í vændum í Þýskalandi eftir að jafnaðarmenn samstarfsflokkur kristilegra demókrata í stjórn kusu nýja formenn í gær þau eru talin vilja slíta stjórnarsamstarfinu

þykja lengra til vinstri en

mörgum jafnaðarmönnum þykir samstarfið hafa fært flokkinn of langt inn á miðju stuðningur við flokkinn er í sögulegu

lágmarki nýir formenn taka við á flokksþingi á föstudag og er búist við að þá verði einnig kosið um framtíð stjórnarsamstarfsins verði stjórnarslit raunin gæti það svo þýtt kosningar og að Angela Merkel kanslari sé á förum ellefu særðust þar af tveir lífshættulega í skotárás í franska hverfinu í New Orleans í Bandaríkjunum í nótt

hófst um þrjú um nótt að staðartíma á fjölfarinni götu margir voru úti að skemmta sér og jafnan margt um manninn í New helgina eftir var slík að lögreglumenn sáu ekki greinilega hvað gerðist eða hver var að verki einn hefur verið handtekinn en lögregla segir enn óljóst hvort eða hvernig hann tengist atburðum næturinnar ný Vestmannaeyjaferja kostaði rúma fimm komma þrjá milljarða meira en milljarði

yfir áætlun hún er enn ekki farin að sigla fyrir rafmagni ferðir í Landeyjahöfn ganga vel eftir áratug af vandræðum við mótmælum lokun Landeyja stóran hluta ársins

það ríkir sjaldan lognmolla í kringum samgöngumál Vestmannaeyinga áratugur er frá vígslu hinnar byltingarkenndu Landeyjahafnar sem styttir ferðatímann

milli lands og Eyja um nær tvær og hálfa klukkustund og lífsgæði íbúa almennt

eiga eftir að verða jafnvel enn betri ef vel tekst til gífurlegum fjárhæðum og tíma hefur verið varið í lagfæringar Landeyjahafnar síðan þá því hún virkaði jú ekki sem skyldi tvö þúsund og fjórtán var vonast til að hún yrði ófær aðeins um tíu daga á ári en dagarnir hafa orðið töluvert fleiri síðustu fjögur ár hefur Herjólfur ekki siglt

frá Landeyjahöfn heldur um Þorlákshöfn hundrað sextíu og fimm daga á ári að meðaltali eða í fjörutíu og fimm prósentum tilvika tveimur árum eftir vígslu Landeyjahafnar tilkynnti innanríkisráðherra að ný Vestmannaeyjaferja hæfi reglubundnar siglingar í síðasta lagi tvö þúsund og fimmtán það gekk heldur ekki eftir

í byrjun tvö þúsund og sautján náðust samningar milli Vegagerðarinnar og pólsku skipasmíðastöðvarinnar um smíði nýrrar ferju það gekk heldur ekki þrautalaust Pólverjarnir neituðu að afhenda skipið því það hafði kostað meira en áætlað var miklu meira íslenskir ráðamenn tóku því ekki vel upphófust miklar deilur með kröfugerðum dagsektum afturköllun bankaábyrgða og stórum yfirlýsingum á báða bóga vildi einn komma tvo milljarða í viðbót ríkisstjórnin bætti sjö hundruð og níutíu milljónum í skipið í síðustu fjáraukalögum ferjan endaði á að kosta yfir fimm komma þrjá milljarða íslenskra króna en ekki fjögur komma

eins og tilkynnt var í byrjun árs nýi Herjólfur átti upphaflega að leysa hinn gamla af hólmi snemma sumars tvö þúsund og átján en eftir miklar samningaviðræður þras og nokkur hundruð milljónir til viðbótar til pólsku skipasmíðastöðvarinnar sigldi nýja skipið

jómfrúarferð sína hingað til Vestmannaeyja í sumar rúmu ári síðar en áætlað var Herjólfur komst heim um miðjan júní en hóf ekki áætlunarsiglingar strax samgönguráðuneytið óskaði eftir svörum frá Vegagerðinni nítjánda júlí vegna tafanna margt þurfti að laga eins og sést á

milli forsvarsmanna Herjólfs og Vegagerðarinnar sem fréttastofa fékk aðgang að til dæmis rákust bílarnir undir í Landeyjahöfn starfsfólk í eldhúsi var óánægt og barnahornið var ekki nægilega öruggt og þetta var farið að taka á taugarnar hlutirnir voru ekki nógu skýrir tóku langan tíma fólk var en Herjólfur hinn fjórði hóf loks áætlunarsiglingar tuttugasti og fimmti júlí við mikinn fögnuð áhyggjurnar héldu þó áfram með haustinu til dæmis varðandi lýsingu í Landeyjahöfn hugmyndir voru uppi um að fella niður

því skipstjórar sáu ekki nægilega vel tuttugasti ágúst var lýsing enn ófullnægjandi og gat skapað ófremdarástand tunnan við

innri hafnargarðinn var of lág og gat skapað stórhættu hornið í Landeyjahöfn var óvarið sem og viðlegukanturinn í eyjum Herjólfur fór í yfirhalningu í slippnum á Akureyri í lok september allt kapp var lagt á að bæta aðstæður í höfnunum þetta er miðað við búnaðinn á skipinu og hvernig það er útfært þetta er náttúrulega allt stýrt í gegn um tölvur

maður átti von á meiri bilunum í byrjun árs setti ríkisstjórnin átta hundruð og þrjátíu milljónir aukalega í byggingu Herjólfs til að rafvæða skipið í ágúst lýsti Vegagerðin því

yfir að í höfnunum yrðu komnir í gagnið í lok október eða byrjun nóvember við eigum eftir að fá rafmagn inn á þennan landtengingu og bindum

miklar vonir við að við náum því fljótlega en tíminn verður að leiða í ljós hvernig það fer síðasta þriðjudag

var haldinn starfsmannafundur í Herjólfi þar sem farið var yfir stöðuna og ljóst er að bæði lagfæringarnar og veðrið hafði gert starf áhafnarinnar auðveldara veðrið í Landeyjahöfn hefur verið og það gerðist í dag í fyrsta sinn í langan tíma að dýpkunarskipið dísa varð í raun óþarft og sent í burtu

það þurfti ekki að dýpka höfnina meira í bili

núna hefur náttúran náttúran verið með okkur í liði höfnin er í góðu standi en það skiptir máli að eyða út þessum

lagt var af stað með í upphafi í ljósi sögunnar gerði Vegagerðin samning við Þorlákshöfn í október sem tryggir höfninni að minnsta kosti þrjátíu og sex milljónir á ári til að taka á móti skipinu ef ófært er í Landeyjahöfn í hundrað og fjörutíu daga Þorlákshöfn fær svo greitt aukalega fyrir hverja viðlegu umfram það samningurinn gildir til tvö þúsund tuttugu og fjögur sem tryggir Þorlákshöfn að minnsta kosti hundrað og áttatíu milljónir auk virðisaukaskatts þó að Herjólfur sigli aldrei þangað við treystum á að Landeyjahöfn verði okkur gjöful þennan veturinn síðustu tvo mánuði hefur Herjólfur einungis siglt fimm daga í Þorlákshöfn staðan í höfninni nýja skipið veðrið

þetta spili allt saman þessir þættir nú siglum við bara á okkar áætlun í Landeyjahöfn og allir eru glaðir ný framkvæmdastjórn

Evrópusambandsins tók formlega til starfa í dag nýr forseti framkvæmdastjórnar hin þýska

tók einnig ásamt Christine Lagarde nýjum seðlabankastjóra og fleiri stjórnarliðum þátt í athöfn í tilefni þess að tíu ár eru í dag frá því að Lissabonsáttmálinn tók gildi í tuttugu og sjö manna framkvæmdastjórn eru þrettán konur og hafa aldrei fleiri konur í stjórn e s b á blaðamannafundi hét því meðal annars að varðveita það sem hún kallaði fjársjóði Evrópu

segir framkvæmdastjóri Orkuseturs þeir séu ódýrari en rafbílar og eldsneytið á þá einnig ódýrara en rafmagn rafbílar eru ríflega sex þúsund fleiri en metanbílar hér á landi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

en það er betra að brenna það umfram metan sem um er að ræða heldur en það sleppi út í andrúmsloftið á Akureyri og í Reykjavík eru einu afgreiðslustaðir metans kemur fæð stöðvanna í veg fyrir fjölgun metanbíla nei alls ekki

þó að þetta þýði þá þýðir það ekki að hin sjötíu og fimm prósentin eigi að hunsa hana algjörlega því þetta eru nógu góðir innviðir til þess að anna miklu miklu fleiri Sigurður bendir á að

jafngildi bensínlítra og sé um hundrað krónum ódýrari nýjustu metanbílunum sé hægt að aka hátt í fimm hundruð kílómetra á einum tanki hátt í níu þúsund bílar hér á landi ganga að hluta eða að öllu leyti fyrir rafmagni en tæplega átján hundruð fyrir metani hvers vegna beinist miklu meiri athygli að rafbílum en metanbílum það tengist eitthvað neytendum af því að metanbílarnir eru ótrúleg tækni bílarnir eru ódýrari eldsneytið er ódýrara og við erum að skipta úr óhreinum erlendum orkugjafa yfir í

orkugjafa þannig að þetta er svokölluð win win win win ákvörðun þannig að það er eiginlega ótrúlegt að hún sé ekki betur nýtt tilnefningar til Íslensku bókmenntaverðlaunanna voru tilkynntar við hátíðlega athöfn á Kjarvalsstöðum í dag tilnefnt er í þremur flokkum flokki fræðirita og bóka almenns efnis flokki barna og

fagurbókmennta bragi Ólafsson Guðrún Eva og Steinunn Sigurðardóttir eru meðal höfunda sem hljóta tilnefningu í flokki fagurbókmennta alls eru fimmtán höfundar

í þessum þremur flokkum en verðlaunin verða afhent um mánaðamótin janúar febrúar á næsta ári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 kominn Heiðar Ingi Svansson formaður Félags íslenskra bókaútgefenda stór dagur jafnara gefið út

takk fyrir fullveldisdeginum var fagnað í Háskóla Íslands með hátíð brautskráðra doktora þeirra á meðal er elsti doktor háskólans frá upphafi stúdentar við Háskóla Íslands héldu í hefðina og gengu ásamt rektor að leiði Jóns Sigurðssonar og lögðu þar blómsveig

í hátíðarsal h í var svo fullveldisdeginum fagnað með árlegri hátíð brautskráðra doktora frá fyrsta desember í fyrra hafa níutíu og fimm doktorar brautskráðst frá h í sem er metfjöldi þeirra á meðal er elsti doktor háskólans frá upphafi hafði lengi blundað í þér að ná þér í doktor í mannfræði nei alls ekki þetta eru eiginlega allt tilviljanir björk er sjötíu og átta ára og lauk

frá Hjúkrunarkvennaskóla Íslands hún starfaði á geðdeildum Landspítalans í nærri fjörutíu ár og þegar ég var búin eða hætti

sæti uppi með svo mikla hvað á ég að kalla það lífsreynslu og ég þyrfti að miðla miðla henni ég mætti ekki fara í það að láta þetta bara gleymast forseti Íslands lét sig ekki vanta á hátíðina í hans huga er fullveldisdagurinn merk tímamót sem ber að minnast megi okkur áfram vel farnast það er svo margt sem sameinar okkur þrátt fyrir allt þrátt fyrir allt sem við eigum að deila um þrátt fyrir allt sem við þurfum að vera ósammála

um þá er það nú svo að þegar til kastanna kemur þegar öllu er á botninn hvolft og þegar allt kemur til alls þá er það og verður að vera meira sem sameinar okkur en það sem sundrar okkur og þannig hefur raunin verið þessi hundrað og eitt ár frá fullveldi og höldum áfram á þeirri braut fjöldi fólks kom saman þegar

á Austurvelli í miðborg

Reykjavíkur í dag fyrsta dag aðventu

þeir Jónas Hrafn Gunnarsson sjö ára norsk íslenskur drengur og Dagur b Eggertsson borgarstjóri

ljósin á trénu í sameiningu í dag

Jónas hvað varst þú að gera var það gaman já fyrsta

kom til Íslands árið nítján hundruð fimmtíu og eitt og síðan hafa Norðmenn fært Íslendingum tré að gjöf til að skreyta í höfuðborginni jólatréð er sótt í í Heiðmörk eins og síðustu ár og það prýðir

Styrktarfélags lamaðra og fatlaðra en það voru ekki bara börn í fylgd með foreldrum sem fylgdust með tendrun jólatrésins því tveir jólasveinar

askur á borðum öll börn sem fréttastofa ræddi við sögðust hlakka til jólanna en voru ekki öll með það á hreinu hvað þau vildu í jólagjöf

þú ert þú með einhverja hugmynd

í höfuðborginni í dag og kannski ekki sérstaklega jólalegt veður og það eru hlýindi í kortunum Theodór Freyr

búið að setja viðvörun fyrir Norðurland eystra

að kólna aftur svo verður þetta

gert það að verkum að fílar stærsta þjóðgarði landsins hrynja niður úr þorsta dæmi eru um að fílar aðframkomnir úr þorsta ráðist á menn þegar landverðir

er einn versti þurrkur á þessum slóðum í manna minnum það hefur varla rignt

mánuðum saman og fílarnir hrynja niður úr þorsta sér í lagi þeir ungu og veikburða dýrin bítast um hvern gruggugan vatnsdropa og grípa til örþrifaráða sem hafði dottið í brunn í

í öðru þorpi í nágrenninu býr Biggi

fyrir um mánuði réðst fíll sturlaður af þorsta á frænda hans og drap hann og hann lifði sjálfur naumlega af árás fíls á síðustu vikum hefur rignt af og til og umhverfið í

þjóðgarðinum orðið örlítið grænna en meira þarf til segja landverðirnir ef bjarga á dýrunum í garðinum

Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson

við skulum líta á það helsta

spennan var mikil í leik Danmerkur og Suður Kóreu á h m í handbolta í dag frábær tilþrif sáust á Íslandsmótinu í listhlaupi á skautum í Laugardalnum um helgina Margrét Lára Viðarsdóttir fer yfir glæstan sem tók enda á dögunum fyrrverandi dómsmálaráðherra Namibíu hafnar ásökunum um spillingu í umfjöllun Al

upp úr Wikileaks boðar birtingu fleiri gagna á næstunni allt að átta hundruð Íslendingar fara í

á hverju ári hér heima eða erlendis skurðlæknir á Landspítalanum segir að aðgerðum fari fjölgandi óvissa ríkir um framtíð ríkisstjórnar Angelu Merkel kanslara Þýskalands eftir óvænt

hjá jafnaðarmönnum samstarfsflokki hennar í ríkisstjórn kostnaður við smíði nýs Herjólfs fór fram úr áætlun um meira en milljarð skipið er ekki enn farið að sigla fyrir rafmagni en ferðir í Landeyjahöfn hafa gengið vel fullveldisdagurinn var haldinn hátíðlegur í Háskóla Íslands í dag og

Austurvelli voru jólaljósin á Óslóartrénu tendruð við mikinn fögnuð viðstaddra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 ruv punktur is

veriði sæl